Toshbaqalarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri, ularning ko'rinishida. Ya'ni ularni noodatiy <hesitation> tosh qobiqi borligida. Bundan tashqari, toshbaqalar boshqa dengiz hayvonlariga qaraganda judayam uzoq yil umr ko'rishi bilan ajralib turishadi. Misol uchun, bir toshbaqa bir yuz ellik yil yashash xususiyatiga ega.